Ntíkí, kachuri in tau yítí kakatu mari jenari cha ioo yuku, ehu’uri yua, kachuri yuku kantukuri ín yuku taana te kachu’uri yua kítí te kajiri jenari, a ini sua’a te kaa kixiiri jenari, inka kiuyua a kantuvari jenari sua.